Iran ɲa iran ɲa a ba arabura tun mɛ biyo babe we farara ma biyɛ ba bɛ'a we farara mu bɛ bu'a babe se ba wa'abiyara boni ma tete ni cururu mibin a we zin han cama biyo sirtu ba hana a buwɛni mi wɛni na mu'a ba kiltir ma tete